अप णा जीवन मे कई है की क्षमा करबा की अर माफ करबा की बड़ी भूमिका रेवे। इसे कई है की अपण भित्रे से अंदर की शांति मल जावे। कई कई काम करता रे मनख मानलो उन से गलती हो जा। अपण बड़ा है वे छोटा है वे नि बता। अगर वे माफी मांगे तो अपण <noise> अ उण माफ कर देणी छा। क्योंकि अपण जाना मानव को वेवार है स्वभाव है उमे गल्तिया तो होती य रे। तो अगर अपण उनी है डाटा नि फटकारा नि तो अपण है अंदर से अच्छो लागे। <noise> सामने हाला ये भी अच्छो लागे। अर आगे से काम करबा की हिम्मत मले। और अगर उनी य अपण डाटदा तो वु आगे से काम काम नि करे उनी य लागे <noise> की में डाट ड्यो।